أنا نصيحتي لأى إنسان يحب <hesitation> يكتب بالباهي، والا يحب يطور مهاراته الكتابية إنه يقرأ برشا قصص إنه <hesitation> يجرب يكتب، يجرب يخطأ، يجرب يعمل أغلاط؛ لأنه بالتجريب، وبالأخطاء، وبالفشل هذيك هي الحاجات الوحيدة اللي يستطيع الإنسان اللي يتعلم من خلالها.